Iyoo, ndu utoo mo a bboorin, wee gí ngili, gi ma bâgaadnan, bân ma gima bânmegesna ngi gjif bâan ma. Bânmegesna megese wi ma binyaa blúŧa; Bâgaana meges fana ngili wii tengese. Bâgaana meges ngili wii jíla. Ge gi ngili gima húrin yaa, gee bâgaadna yoo gima bingin yo meges, an yo ma. Bari gina ngili go, winoon doroŋ bigí ngi, hala ma wi nyaantite, ndu uyaa mo ngili bjéeŋ be gí blúŧat ma. Be unruŋ ruŋe, unan yaanti blúŧa a bi ma. Bari fina mbii fjéeŋ ma fana, wi ma gini ginhódi ma fguunji bjéeŋ ma, ndu uhaf mo. He wi ma gini ginhódi ma, ndu uruŋbi mo, be fana binyaanti ngili, wee bijaa ma yaa biyaa tengeseŋ. Ndu uyaantu mo hande, ndu utoo mo a ngilin jíla, he wi ma binyaa ngili ma fana ma. A we fana unyaanti ngili, wi ma húri yaa unwéli wi, winan yaanti ngili njali ma ubiiŧam bommu ngili wii tengeseŋ ma, hamma win gí bembe ngili uñaani fis, yaa wee ma birosi rose, ndu urosi wi, wi nŋuujile, binan nyaanta atéda, we unŋuuji a unan wi túm a gileer, anan wi yíila, unyíila wi mo, win yaantina wéde, wédi ma wee gí ngili wii jíli wo